Amam asim dira man kadè, kadè nawa kadè nawa a wudam nawa wudam hi man kadè, kadè hashè skwi ndiya a hud aka ndiya, kadè hashè dau ngaya kadè hashè maggi ngaya aka nfiya kade hash meme aka giya kade nwara ndun'ngaya ka de mburok kade gi meme gabakdaya kade man kan ndikana va zan shke da? Ashika mburokwa a dhoumga shke bi ka shke da ahshka ai man nka shke aranta de kwa, lalahamdu ma nga gdakak godiya nta maka nta aranta ambahanga mwali kabi ma nta ntakak mavar nta ngits kyek nyama da mbal key, kya, nta mpakak dawa nri nta mpaka vanda aka nshka avuna aka de man ka da de ara nasa ba na gode ngaya n dhoumga amba nta ma zhigile da n'takanya tagdaka man n'takahak ah te daka ka de ziyara aka gi mbeliya gabadaya aka de an ndar man nta gadaka nka shka bi ka nta gadaka aiya nzal ga asabi un nhala aranta eh dzauwa saba an dalaiga aka gata ah washka ginna mama aka nkishak kila buka aka nkasa gan mbali ya nta ai kade aka de gi ziyara ambali nka de gi meme ngaya aka de gabadaya gudum aka de gata, aka de gata ntari ngaya aka kada tsi tsavul ka de nyama ka de daf aka gadat gabadaya aka gadata man zhigilè n'taka ha ka aka gada godiya ntenga ba nta gak godiya man kir ngay azhè nda ngots skwi atagadaka davaka mavura atagadaka da vak nyama atagadaka aka ngecha aka ndiya. Kuban de aka kadè sa ta dzuhad ka, kagi miya a zana, yè gau kata nyè pizh pizhè eh de yè yam, ai nte daf watani yè hala aranta yè gide zlin gwatan ginne yè ged vèchè vogwa, ye gedn nte mavar ndu vatsya bi ndu ntaya bi sai ye gide gide ai giya gine nduga mana azbay gine kila buka man ndu zhe nta bu agada gaiya kagata ai kam gau gine mamga kaga giya gine ka giya manakkwa aka kid ka ntwu hudngaya sata kagiya ke? Ambula man ka gau kabi ka, kos ampani ngaya ama nta gadaka, aka giya skwimana nka rekda agida wudum bi ka rekda agad zhigile bi, ka rekda agada dalili bi zhigilè azuna ataka haka gau gine azana azun tagadaka nya aka ndiya aka ge meme gabadaya a zhigile n'takahanka aka ngecha avasa ata gakak addua ata gak meme, nka nzay kata aged zhigile aka nguiya gine nzakba a zhigile gada man mutska kabi ba nga nza vuziya ngaya aka gi skwingaya azun zlina ked ndo bi duniya aked ndo bi ka nzay kata aka giya angasa ngu nte nasa ngu tè maf'nga anga